Au nanu nonoanak neme luar negeri ana sanga mai mamaso manamaik untuk badu yang au oken untuk ana nini sona ini au oken badu badu ini Gereja.